<hesitation> Ebyokurya ebirayamba amaisho kuhweza gye harimu <hesitation> nkebijuma, emiyembe, emicungwa hamwe <hesitation> naza carrot, nibiyamba ameisho kuhweza gye ahabwokuba <hesitation> birimu ebiriisa bingi ebirayamba ameisho <hesitation> kukoragye kandi bikayamba ameisho kuguma garakora kurungi. <hesitation> ebindi byokurya ebirayamba ameisho kukora gye ebyokurya <hesitation> ebirayamba ameisho kuguma garahweza gye habwokuba harimu ebiriisa bingi <hesitation> kwongera ahari ekyo, ebindi bijuma harimu nka fene, ovacado kandi hamwe namapeera, so ebyo ebyo nibiyamba ameisho kuhweza gye.